Mepɛ tum a ͻbͻboa ma mara meetum m'edzi mara ankasa m'adaaso do. Dɛm no, adaaso pͻtsee a mepɛ nna ndzɛmba pͻtsee a mepɛ dɛ moso ho daa no, ͻno na aber na aber nyinara mobͻso ho dae. Mo nso dae dɛ obi dzi m'ekyir anaa obi rehaw me. Aber na aber nyinara mebenya akwanya no dɛ mebɛkyerɛ dae pͻtsee a mepɛ dɛ moso a ͻbɛyɛ adaaso a ͻdze mpontu bɛberɛ m'abrabͻ.